We got so many comb we get ley afro comb we got ley rough hair comb and also ley soft hair comb we hold ley comb to comb our hair either back or we carry front.